النهار المثالي بالنسبه ليا ليبدأ بقهيوا الصباح بكري و الجو شويا برد نخرج نعمل دورة رياضه خفيفه نرجع نفطر حاجة خفيفه بعدها نرقى شويا على خدمه أو مشروع شخصي يعجبني، القايله نتغدى مع العايله و بعدها قيلوله خفيفه، الحشيه نخرج مع الأصحاب نعملو كاس شاي و لا نمشو البحر، نختم النهار بسهرة هاديه و الكتاب نحبو.